La fiara tiako satria ny tobily <hesitation> la koa panakarena ategna anaty tobily igny ao la migegeste la mipozy pozy soa